Tiok ko mor is ngot kaettigi kuo vgum o kuo vgum a ho ka khek. Ngota kaettigi to ngota serei ngai to ka sap ekam ko lu kam ngai kpom va nove ta prik ko ma ho ka kha langto. Ta prik to kve kam prik kaekiem. tle kat prik ikiem ke kha langto ogu puirik. Ta prik ekam puirik. kua prik ekam ogu kua ktiek ta rhut. kua vuut ogu mmie pis kngam kua ktiek kuo ma ho ka kavgot. Ko lu tpis vuut kuo ma dok. kiir mang kua ktiek kuo ma ho ka kavgot to ta krir. Ta krir ko kaeti ko naan kar kar ko tet nginta ngan ngan dok min ta vokom dok tok. ngat heva sap orom dok ngai ma mhe to ngoma ngai lol o hi ngo khek kmivie ngota ngai to ngat heva kait kua ktiek ka srim. krorrot mang orom a Ngata simenim to kua vle. kua vle ngai to ngat heva havaing dok te ngira ngai kpis kuo mrek ka vle. mo kolkhek korlolo. To ngir kaeknukte mor kam vokom ila ktiek he kpet a do to ngota vat kuo mana. Ta ngot koul ngte mrek kpis vavle mo kolkhek ruk korlolo ngot kaeknik kpis ku to ngat heva pet. Ngata pet to kua ktiek takta ya kngae kaeknik enang tesgun to kua ktiek tngae khok ya nang koma vle kpet he kmohi ngang klo yie mang tiok ko keitgi he kenken kua ktek kuo va ho ei.